A ap ca nama este te hʉy ʉgaŋchegʉypa te pʉn'is que cap ca jutipʉ cap ca nama animal tʉgay ʉn ispʉcpa pues ca nʉʉcaŋ jʉca nʉʉcaŋ cap nama kʉque cʉspa como te kʉque quegwʉtpa cap yumpag animal <hesitation> teji mas hʉy gracia para que cap mechpa cay cʉspapʉ y ca kʉque tʉgay pues cap ca nʉjʉ wʉtpa pues ca nʉjʉ cap este hʉy vida aŋmedʉypa pues cap teji que tiʉ hʉy cʉsʉ pues pʉn way musaam timodo jejpa ca animal tʉgay timodo jejpa ca kʉque tʉgay capotʉgas este pʉj pʉn'is way musʉ pues ca pʉncotʉgay iguamente pues cap hʉy cap hʉy nama <hesitation> hʉy cʉspa ʉ tec jay cʉshi puesj pʉn way musʉ pues pʉn way yac nama pʉn way way nama ajmusʉ pʉn ay nama que jusgachʉcmuso tiʉ hʉy cʉspa u tig jay cʉshi tiʉ hʉy nijejpa u tiy jejpa pues capʉ forma de hʉy musʉtʉpa ye yʉqui'is <hesitation> para que nama pues hʉy hʉy cʉmusʉtʉpa tiepʉ tiʉ nʉjʉ jejpa pues